كيا- <hesitation> نحرق المقلة ونحرق فيها الماكلة <hesitation> نجم نغسلها بسهولة تامة، عندي اللي نغسل بيه بصراحة ي- ينحي لبلايص صعيبة كلها ينحيها، نحط منه شوية ونخليها يتنفخ ليلة كاملة تتنفخ في الغسول هذاك نقوم صباح نحطها بالحكاك الحديد يتنحى منها كل شيء تنظيف وترجعي كما كانت.